पत्रिंगा एक किसिमके खेले होगेल । आ इ खेल हमनीके देशमे जैसे नेपालमे चाही इंडियामे खेलैये। खास कर्के दशैंके समयमे इ खेल खेलैये पत्रिंगा, त पत्रिंगा उड़ाएके परैये हमनीके, आ पत्रिंगा बनाएके परैये हमनीके घरमे । आब जैसे कि हमनीके पत्रिंगा किन सकम चाही बाना सकम त हमनीके लैका रहली त हमनीके पास पैसा न रहैत रहे, त हमनीके घरेमे बनाइत रहली पेपर काटके उमे बांसके कर्ची लागाइत रहली उमे नाथ बन्हैत रहली ओकर आ पत्रिंगाके लटाईमे बा ]न्हैत रहली आ लटाईसे उराइत रहली । हमनीके त लैकामे केतना पत्रिंगा पत्रिंगा खेल्ले बारी । आ बरी निमन लगैत रहे हमनीके, घामे बतासे बिना खैले बिना पीले केतना पत्रिंगा उराइत रहली घामे घामे । आ पत्रिंगामे जैसे कि हमनीके उ खेलमे हार जीत के भी खेल होइत रहे जैसे एगो दोसर टीम बाटे आ हमनीके टीमके पत्रिंगा काटदेलक त ओकनीके जीत जाइत रहे त ईसंको कर्के खेलैये हमनीके अभी पत्रिंगामे । अभीयो खेलैये लेकिन अभी बेसी जाना न खेलैये । आ इ पत्रिंगा उराएके भी एउटा एक प्रकारके कथी बाटे त सीप बाटे । सबके पत्रिंगा उरएके न आइत रहे । आ इ पत्रिंगा काटा कटौबल होइत रहे, आ जैसे कि पत्रिंगा काट देहत रहे त हमनीके लूटे जाइत रहली । आ जे लूट लेइत रहे त उ पत्रिंगा ओकनीके हो जाइत रहे । ओहिसे हमनीके केतना केतना दुर जाइत रहली दौर्ते दौर्ते पत्रिंगा कटैत रहे त उइहे पत्रिंगाके देख्ते देख्ते केने जाइता केने जाइता कहके दौरैत दौरैत जाइत रहली आ लुटैत रहली । आ लूट्ते मातुर उत पत्रिंगा हमनीके हो जाइत रहे, आ घरे ल्यालेइत रहली उत ओकर पत्रिंगावा उ ।